La prima cosa chi mittissi in valigia è la prutizioni cinquanta. Sacciu chi nta ddi zoni lu cauru è troppu forti e arriva a timpiraturi troppu auti pi comu semu abituati nuatri. Lu restu, mi purtassi, ntifichi, li stessi cosi chi mi purtassi nfrancia, ne chiù e ne menu.